Gne karazany gn'hira maro da misy e karazany io amin'izao fotoagny zao: misy gne slow, misy gn RNB, misy gne rap, misy gne tropical, misy gne métal, akonan'izany mihitsy e fihiragny an'azy, ka gaga anareo da misy gn'hira-pivavahagny gn'évangélika.